जिराफक नमहर घेन्टी भेलिक फाइदा कहले जौत एबे उहे अ बनवमा ओपरा ओपरा क गछवक पतवा सबह हसइ जौ ओकर नमहर घेन्टी से उअ ओपरा ओपराक पतवा डरवा डुरिया पुगे सकसिय । अ तानके खाए सकसिय ओकर देउनकही यापन यहाँरा पुगावके डौल हसइ ।